To <hesitation> mi tsugyuni mi ɗa mun bujihyum <hesitation> satin bu niyya ɗi ngin ngin ko wini ta satina. To zhewli wi ghu ndaka dau caba ghi ndaka bujihyum, mun da <hesitation> fi ladai caba fi Ladai sai fi Asabarai, sai fi Lihinin, sai fi Talatai, sa fi Larabai, sai fi Alhamis, sai fi Jumma'ai. To cica fai caba lthin subu kumi mbiyayi u'mi hyi kami daga dahyi vinaghuma hyi t'ayi ɗi nassin caba hyi jeri lthin, wuti raa, khijji, fudi, valth, maha masir caba ci ghani lthi fiwi subun masir wato fiwi di satina ta baya ɗa fi masir, fi masir wi ya ɗau ca baya ɗa fi Ladai ca ba <hesitation> subu zhibakai wato su subu zhiba addi subu zhiba <hesitation> kristai caba yaba ɗi coci yaba ɗi masallacin nassin. Mani fi jumma'ai caba mani fiwi ma ba u'ma sallah ɗi massallacin naghuma fi talatai ca ba nunuwa fi caba nunu yaba ghi kasuwai caba ɗi kukusina caba ya ɗa kukusina, maca baghun di di kukusin kayana mu ndaka ɗa naha suban daga kokuwa, hyi fakhi ghi subu ƙhina layona, subu ƙhin <hesitation> timatirina, subu ƙhina gyica'ai, subu khin <hesitation> masarai, nayi Komiya daga koku baya kama ya fakau, Kayani ma suban dake ta jarhiyin kayana'a ai varau, mutikhi kayana ca faka daga tun daga kano baca faka khin ngarza ba ca faka warji ca ba taa kasuwa ca piyau, kullum mani kayana'a sai ma naha fifi litinin mu ndaka naha suban ɓakwi, ya faka ya u'ma ti yawun yaba Bauchi yaba kano yaba kuwa din. To vinaghun bu hyi d'i va maba bujja zhewalai, mun ba zha wali ti vinaghuma ca fi wiya dama wi maɗi va fai va lthin subu kumi mbiyayi hyi kami ca zhewali taghumi hyi t'ayin lthin hyi bi lthin hyi bujiya caba hyi ɗi va ghikhin Ladai, Asabarai, Lihinin Tallatai, Larabai, Alamis. To ussani masir, ussaini masir masir caba caba satina. To – ka – man yaddi mu ɗaya muna bujji hyun. <hesitation>